بش نبدله للبيبي الكوش متاعا، أول حاجة لازمتنا نجيبه نحضر الكوش نضيف في اللون ونحلوه ونحطوه تحت البيبي، وبعدها <hesitation> لازم تكون العنجيت محطوطة بحدانا <hesitation> ونحلوا الكوش الممسخ، ومن بعدها نبدو هيكي نحوه، وفي الوقت هذاك نبدو شادين رجال البيبي ونمسحوها باللنجات بالباهي. لو جت لولا ثاني ونحطها في الكوشة الموسخ، ومن بعدها والبيبي يبدأ أو النحو الكوش الممسخ ضربة وحدة ونسكر ونضيف.